Lë' gu'n c̲h̲e'n nak gapma nc̲h̲o'b pasens, kad dze xini ti lyu gu'n c̲h̲e'n nak muy importante gapma nc̲h̲o'b pasens gu'n c̲h̲u'nnma.